Walama ninawalogo owatu nii osinoka o walama tei madakaka buuko weletu tee woma walama wesnisgo sanasa eng nanu leta nii osino onolio. Nanuleta wes wes ulema buu salika obo obo alama tei womai awa ou, o ne walamanna tolulu. Age buukoi oto, buu koi ta kata kata kata nanumo ule agata buu sali nanumo. Teke tai teke buu salike tai napo meke ninawa gawalama, kata nanumo ule nanumo agata ule kobeleko lowenago, tubalako. Te ule te lowena tolulu te apu katamelima apu awa menabu melima walama ule a' agata oto. Tei tenaka welestoleko nike namanolike, niika polano melikompo kapta molima konnolu, tei womai woli nauma apitoko ageu walama awagata nanuko to tolulu nauma eng teka kobalalabilu Eng teka kobalalabiko teka tei apu ah atolio o inuli nawasno, awa oh tolulu awagata walama wakana akata ule kobele pannako sali oto, eng kata melu. Kata melila te, te lammalilio, naipe teo lowena paleti ngainna teke, kobelekoi labo aleta te nes uleta awa, tuku tukubu, tuku tukubuko tang alenu pekala te naipe tagiliu tang nogonogo u. Eng apu walama lowena ah oto teketai te kobele salike awa gapta koliu tei womai koliu ma awa ohu ane ago go te o enang kangoi panna oma gawalama te ou temo ne ule peka, kapeta konna nammee anna te kangoi lupumo. Enang tabamo te, wowu eng oula napo leta leta gawali megabu eng leta leta gawali megabuma ule woleko ou, owa oula wole age oto woli apu wela aska tagibeai eng aska tagibu aska tagibula ponna womai upiu, upiula apu sali wellie te koli uma nala wole olopotaula eng ule mangmalenula kata gawalala teke wolekoi Wolo uko, wolo uko nii te sali lanmalilio wolo uko ninpalama- ninpalama tee asing kobele pasiu. Lowena tee mono mo anna, o mo panna ko umo, tewa gawalala te enang wifa ula ale solialana tang, silapoke owa bilio nite te anna owabialumampo poli nabilu. Tee anna walama owabila te kobele pas ula silapo alala kapta buko kula pali ko alun teke. Teketai teie naipeke wape uma kapta ko alu wi ii wape uma, wape ukon soli alitoko. Eng tei eh apu osim nawolie ule ni naipe malakana, eng te woli, kulapali nanu, kulapalinanulo osimpo apulu, walama lowena la abili naipe ukaweli polie eng tewoka kulapalili upola te walama teka wape abilinoliko wape abilinolike, wia bili wape abilinoliko tewo nga osimpo nga teka wopalawalu, tewa gawabilinoliko ladakapeta nanunna wape ankonna, te kepe- kepe tego nna <hesitation> wio nauka luwa alako nna teko lowena lada kapta nanunna- nannuna te nino talinu. Temo ne mo anna te mono ni ke owabialumampo te nne teka owatu. Wiabilio tewa gawamma pole ola tang nino telada kapta ule Te buu ko miluko agapetae ule matamogo kapta nanu, lua alunang tee tomo ako olowoloi apama aleka kakindi ule neeka tee lowena mo anna. Nii tee owabalumo, olomoi tewa gawabila saliketai, te buko tubalunang owas o gawako, olo woloi tudu ako eng ikoma gawala koinako ninninpako te teke wopalu te pilu enango miluko agapeta, labo meeke tubalala. Eng ikomai teka, mo o tawala kata walasiai kata sali saa'a eng teka owabilun awa one ule lowena enang walama. Mono mo ne lowena teketai, teka oawbila nneka ule tang apatu ni owabalumo, elo nai oan owas teketai tei naipeke, nabolena tagitagi bala nabolena tagitagi bala uka abili mainabilun nimpoi te, wapea kone sapaiako, kopekepe tabam mo wapeako kapeke luwa alakonna teteka wio lowena teka tokawalia ukawai maina ni te nabolena gaukas uka abila mainabilu.